أحب الإحتفال بعيد ميلادي بسيط، وفي ناس مرة قليلة، ما أحب التجمعات الكثيرة، ولا أحب الزحمة، أحب بس المقربين يكونوا موجودين، لإني <hesitation> ماأحب الزحمة.